Tu chi ntitotɨ yoó ntitotɨ jákuyo, ntitoti chuunyo, ntito lusu te kua'anyo ntichi kuanyo te kua'anyo jɨintɨ. te vilú chi mani tiñi ntukuti, ntukuti viló. ntukuti nani cosa kɨtɨ jɨnutɨ jɨin.